<noise> pos dziꞌg nak mak lëꞌ man, zinkë man x̱its bixwan man lëꞌ man sia dën xki sia zikë y lëꞌ gway lëꞌ siaꞌga nap c̲h̲ey yag c̲h̲eyga xki, lëꞌ mak nap dziꞌg sia man gwiy man diꞌltsa ba xiu bië xki gwiy man lit mdzin ga y lëꞌ man zinkë x̱its mdzin, kwalkier man sën mak xnusa wenc̲h̲a mak y nak gway lëꞌ man ki c̲h̲ey yag c̲h̲ey, pues lëꞌ mdzin xkakga list mdzin, gonza mdzin bië chen mak lëꞌ mdzin xnusa sia, man knu nak man list man knu xnusa c̲h̲ak man knu nak o gway lëꞌ gway nak man knu man masc̲h̲a xneꞌdz kosech loma xki c̲h̲ey yag c̲h̲ey, bos mak xkakga lëꞌ mak kë c̲h̲apga kwidad bixwan siaꞌga dën siaꞌga o udziꞌnga yu kenapga c̲h̲ow yu diꞌltsa lo yu minn nap xded c̲h̲ow yu xded xki c̲h̲uꞌnnda bis xded xnusa nap lëꞌ mak list mak nap lëꞌ man c̲h̲uꞌnn bis. <noise>